Yo me piensu que sí en hondeandu el penaeru. Quiu izil, que en no uviendu penaeru ni martiriu palos animalis, pos no lo veu mal. Sedría menus éticu si esprimentamus con otrus umanus, no es? Amus, es que si no, una tupa de malotías tovía las estavamus penandu i, hueraparti, que tó essi vestigaeru tamién á hechu desparecel malotías d'animalis assinque que es comu aspeci de sacrificiu que, nel casu esti, les cai alos animalis.